من الصعب نقول بشكل قاطع الآلات يمكن أن تتطور وتصبح أكثر ذكاء ، لكن المشاعر تتطلب وعي يعني وتجارب إنسانية عميقة ومشاعر البشر تتشكل من التجارب الحياتية، التفاعل الإجتماعي والبيئة يعني ممكن تتنقل للآلات -مح- محاكاة المشاعر لكن فهمها حقيقي وتجربتها كالإنسان يعني تبقى صعبة جدًا.